Gnodone gnodoma yomé chirani an gnode na, rédui di titane thiouwama, thiouwama fé gnodone gnode na mo kotini chirani biti kaama idéma dane fénan bari thiouwama foune chiré biti kama. Iki la chiréne woudou gholma rigane, dékdi gholma adini moblisita, gholma dékdi foune adini, ayotatini foune surtout ni kaye di wame dé woudou gholma lé méternani founan ayotati biti kaama, founan yotati biti kama. <hesitation> laréti wamou déma a watini gholma chiréma, ifou, wonfou sigue déma férine fou saké kourama, aférine fou sakéne sangama, gholma oudou thiouwama botouma ghoune kaye ghoune ka kouye wonfu siguema fou sakéma hé wonfou siguema dane niti fou sakéma midima ni wama sihine kaka woubou sakéma, aboughoune sakéma idimanqué midi wo midine u'bé fo wonfou siguema kaye ka rétane sane déma adi ha mine ka sakéma ni nitiwo, midima ni wama foure kaka woubou wo boughoune sakéma idi manqué dékdi mo nitiwoni go boughoune go bé, sanan do ni ghounne doron né batémi fine botouma nimo nitigho ni boughoune nirema lé same sa kouyi wo mola bou mo kouyi ma bélé sana dongtou di wonfou siguema, wonfou siguema di hé baba makamini. Nimo régui makamini nirone yo kognatimini dika sakénone hé mola tibé sigane, sana do ni ghounne doron- doron nan fine nimo niti mo sakéma mo kounou doron mokama mo fimi, bélé wonfu sigama fé dongtouma difoune sane foune béne, wonfou siguema goudjite a niti sakéma a kounou foukama, sana same a youlani gnoma fondrouma dokéni foune kane mola di sagama, gontounani di sakéne déghone, thiouwouma di, thiogouma di gholma, thiowouma di gholma isi same kotéke gouwéma kotéké dékdi doubouni same ni di botouma iwo kouye sakéma ghoune ko rome, isi same kotéké youne wiroune kotéké, isame iboughoune sakéma, iboughoune adéma boughati wou nounan, aboung foune, boughoune foune fé fé fou sane foune founé dokéni foune kama bé isame, gholma didi thiouwama hé fine aboung ma fénan, aboung ma nrola déye, thiouwama di ki la fé, idi akane né fonan. Thiowama di gholma yirso adi gholma yirso mo rike fo akane dounou dé gholma lé afou roume gholma lé yongou didjima foune saké foune fa <hesitation> mike, foune nire foune fa mikema donkéni foune kama sakama, banne adi gholma bou didjilma mo dongou boune mine birane watédji ka rine famo bélé doké dé, bani ilo idoungou bima sila ka wama. Ika djoufoni rome fonini ilo gholma, thiougouma birane hi thiouwama birane gholma watédji, gholma dongou bouna abou dédjilma dékdi thiouwa bérane watédji, dékdi saké yé sitinini a badatiti ya fiyé saké, saké bi yo, bi nro koulé, bi nro simranini ka gnénanini <hesitation> bi nro simrani ka gnénani di ya finan, wo yike nani, thiouwouma barkito parce que a chiré, akotou di yé fiyé saké, banne ilo ilo olo ilo fo ilérane sini wama ika nocgoni sila adidi gholma, adidi gholma mo lo, adi mine laka gholane, noka dighine titane ala kadi, gholma do sé nro bouna foure <hesitation> ado mo lo doron nimo foure mo koulé djoutouma, mo terfo mikema ni same la boughoune mo ado, ado mine wamo féni lébou fo soutoumi, niwo koumbou ifé régui rome isiyé finan, bélé di golma, gholma dane fa lousignama thiougou thiougou thiougou thiougou a foure difo nadjé nadjé idi fine routou sih boughe ma afoure a tire sakama, hi afoure afoune to didjima dika founto didjima wama ala thikani bandjima doron nire ma wi dounou djougouran ado ha haaa nolé no roume tiyak wonsiguema fou sakéma finan bouno nolé same kouye ma. Finan boumo boughoune thiowouma foune toké fou sigue toké ka fougama afoure aboughoune fo goma difou dodoma ghounou dibatou a nantan dagne digué sima ado fine, ghounou tibate tou a nantan tagne digane sima ado naghone, naghne nro bodone toudou dé hanni yawo ya lé kouroune finane ado nire déne bou louma aboung kama lé <hesitation> ala djini an tagne diké rin yawo yé la kousanini foune kama mo korou arome founi nire bouga ala rome mo, a nanti fou goma, a nanti fou dodoma, difou boboli matima a thini kine a lété sima fo nigui, a thini kine lété sima fou nigui dékdi gnodiou, gholma nékini di foune fou nire foune ba fou difo torasa, fou difo torasé, foune difo torésé fou bou fou bobolima pékéli pékéli pékéli pé, fine fine gholma an moufinésema, fine gholma an moufinésema, ado gnanlé douboune rétamo. gnanlé douboune rétano nro kousou kouye ma, abou pékili pékéli pékili pé fine gholma an moufinésema, fine gholma an moufinésema ado fine, ado doubou rétamo nro kousou kouye ma, nro kousou kouye ma mo baye bari finan mola nadini finan gholma do fo ayéye bobolo <hesitation> bobolou makama ado fo foune a déti adéti adéti adéti foune nire foune a lito lito lito lito ito lito. Fa a sourine ni sousoune ma ado bane lo, banne gnané fé mo signalé ma ni yimo yalé sourou mo nima mola di ha kaye kouye malé ghounné bigué isourou kan nima ado bane lo, bane koté <hesitation> bane kotou bane nola kousou kouye ma, bane ado mo djigama dou, ado foune sike ka toké ado yo ko ma chiré, ko ma chiré foune kotou dike mine fiyé sakama- sakama bi yoni no kouye, bi yoni no douboune kouye nini bane fine moma yike sakama moma wéye di yafiyé saké ado ma bodou, ado bari mola kotou thiouwouma bodou tokamo, foune toké bari finane, ado bari finane mola routou mo litima di thiouwouma fou litima tibate tou molé mola déye, bélé a lito nan- a lito nan- a lito nan fa sourou fou nima ghouta sa kousou. Boke bi a kousoné ni gholma tourou sike sike ma ka thiouwouma fougane ma, a fourou a boughoune baghme sigui, nima tédi iwongou <noise> adéti- adéti- adéti- adéti bi déghoune si tagne dikema féni thiouwouma fougane, bi a déghoune sig-ma a yike wo siguema na ado ha ha molé foni kone finan kotou noughoune fine nola douke tou noughoune nola néghine, noughouné nola gnity, noughouné nola, noughouné no tala kalani, a néghine ni an <hesitation> kinan tagne dikema rég-ma a bato. Banan a nighine ni kinan tagne dikema a batawo, ba dodoma dékdi naguini isig-ma, dékdi a nantighone sig-ma ibou tagne diké laye ma, asousoune kogné adi hé baba mine kognou ado mo kougnou nimo kourou fine ko mo yike fou sane boufoune fénan an tagne dikema rég-ma, mo korou doron ala rome mo, ifénan, fénan. fénan fénan, isourla nani nan adéma korome loute, gholma thiga foune alogani ado ko no yike no thigama foune kourou a rome foune, ado no boughoni dane thiné ni itiké dé, ado boughani laye ma no dadatone ni ghouténe gnama korine kotéké ala rome ni di thini thigane foni rome ni, afénan fénan fénan adéma dane fénan, adéma dane fénan foune di hé baba mine kognou, ado doumo thini mo dédi, ado bou wagna foune nantiné loude foune dane so korou koté ké, gholma si loukani, boughoune dodo rare la férine, afénan, fénan bane nane kane foune a sousoune fou difo goma ado ha biti nro ro bou wagna dé, nro ro bou wagna allah, afénan, fénan, fénan fou dane sa déti ado baba kognou foune dane loute, gholma rome fo, bane woufou goma doron wou thine lé biri kine nan tagne dikéma, ifénan fénan, ifénan fénan, fou goma dane fénan fou dane di hé ado mine kognou, wama féni kognou bane go régui ka bou dadati bane fou goma dane sou kourou loute, gholma litine fo ado nawo, ado mo fé nire dode nalé mo djéna lé fouratimo nénane ado mo go dike nada di modo ado mo féyi rome ado mo loh ado mo loh ado bari thigane mo wana mo loh koune dé. Modi thini an baghme koté ké modi djéna, ghounou djéna djéna katama dika boure mo kotéké, katé thigama sa boughoune mo mofiyé bidjini ado djika mo wana mo loh koune ka mo sasi fougane fougane, bélé wonma dane to doké foune dane té djiké fou wana tou fou bouloudiama tou a kounou kadi fou sasi fougama. Bon la biri thiouwouma odou gholma rigane akane dane fénan, akane dane fénan akane dane fénan a kognou di tantane a korome loute wodou gholma fou do yo molé ma thitimi nénan molé ba fou baté bane, ado molé ma tibami yé dokane, ado mo barkiti gnodiou sakéma nro kouye ni mo barkiti di sakéma té mo ko rétame mi, moko rétame mi kousou fou miti ado ha ha ha ko barkito mine wo kotou kama do foune no ado bari mo finane, mo finane nro yike nani wama nro la yike nani fine ado sé, ado nénane fiyé nogoumo, ado sé nro dongou bima doron, bélé dongou bima, dongou bima, dongou bima wama adini fou laka nok, litoni nokfoni kine fénan, idongou bima ibongou bima idongou bima fo bane fourou wamou déma adidi gholma migne bikema fératimi ado hanni hanni mo fiyé moumou sé wama nro loh ni migna fénan, a gohati gholma chiréma dé bane ifourou an sambou rounou mati fénan adi nénan ya rounou matima né baté moumou mini moumou ni kousouma tounimi gnama régui sike, mine fiyé sike, mine fiyé sike. Bélé a yotati gholma- gholma do mo fiyé sike, ado ha ha mine fiyé sike mine fiyé sike kousoumi doron moumou ni- moumou ni kousouma tounou mine gnama régui sike mola boumi, gholma dane kouso ado ka moumou adounan an biguima abato, ado kaye moka moumou bine a kaye ni kaka moumou nini héhé awo kaye moumou kamalé fo nélé rouna alédini lédini doron sike- sike atou sike doké, gholma dounou abaté- abté- abaté- abaté awa yike fo kiréye thiouwouma doké fou hadjima, gholma dounou fou guima désifonan, asoulé a kaye, akaye rédini rouna wama adini fou laka moumou ni awa yike ni thiouwouma komé ghounné biké thiouwouma di gholma, thiouwouma chig-ré toké gholma, wama- wama mola foure doron thiouwouma watimo chig-réma. Bon la réti bougourma dane fou chig-réma, bougourma dane, bougourma yalé bigué niré di a chig-ré, a chig-ré dé, bougourma na bode marima, ala bode marima kinan wobe wourma ala bode marima, ala déye iwobe wourma bangué mola same mola kandi mo fiyé kotou di marima fénan hanan kama nala kouboune ni ghoune nan marimoune akoubouni gouwariyé diongou bouyima sigue, asi déye wobou wourma bangani fou kane mola same mola sanfi fou fagama nan mo fiyé kotou di gnodiou bougourma féni nan, bouyima doron ala yongou sigue parce que ibouyi ghoune ifé milénani di tagne mati wourma di tagni wourma. Mola same mola sanfi foni horéma bougouni ni, a bougoune, ni bougoune mofé nire tousoumalé dékdi mine mola dikére ghounne bigué toumou dé hanne bourgouma féni kine an bigui touma né fo horéma fourné nan ni boughoune ayéye nire makama na kama dikire mo yike ka boungou boungoune aboungouni doron aboungane a sébémalé ni boughoune fé nire dousoumalé mola dikire soubouma la bénimo, ni boughoune mo wouboune gnodiou mo régui kortini gnodiou ghoune mo tignatighi ghounné bigué bougourma a chig-ré dé, bougourma fou chig-réma, nirema fé régui rrétimi an dounama, a chig-ré toké idénone, baroma, iya yone a chig-ré doké ghoune biti kama, fou bouma an gnode na wo go nérine, mo rotou koutou dima kinan an gnode, mo kousou tiyéma, mo kousou malima modi baté dékdi bougourma witini ni baté douiltou koutoudima déni ni bougourma same koutoudima boufo, hanni foni sih déma ila bou dé déne baroma di gno <hesitation> sighone toumbou sade idini kilangohoma wa sempre sempre ghoune koutoudima wo bar, bari bougourma foune fou bou an koutoudima go tékine parce que chig-ré biti kama. Di sousane dane foune chig-ré, souna dane chig-ré dé, gnodone gnodoma wo noung souna chig-ré, souna fou chig-réma boughati biti ka ma, ghounné bigué nirone kama iférine sounoma an baghma fou kade, soune dé féni mo kade fo a baghma, mo kadine fo nirone kadi bélé ala chig-ré nirone chig-réma. Régui roume fo ka férama, nimo dongtoune fo a régui djéye gnama mo rétini ni, a régui gnama mo rétini ni, di danan a fé djidrini dane mo régui roume fo an tédéma kan karatima, nimo <hesitation> nimo tili a cartama mo bourfo ala kagne ala kanrane tou yéma mo dinitile gnénimo fou chig-réma boughati. Di dane a fou thidrine dane an baghma, yalé bigué afou thidrine ni boughoune, ni boughoune nirone gnawouma same, ni boughoune nire gnawouma same aléni tignatima an baghma ni boughoune mo férien souna an baghma afo afo thidrine niroma a dongtou di gno, nire gnawouma, nire gnawouma fou same ni tignétine ma an baghma ado ké wigni kouran kanéne nimo régui hi ké wigni koura kanéne nimo démdji itibate fomo roumtighi mo rétami nakama féni mo sa niki nirema mo léni nan an baghma mo mo déye bélé akane dongtou di tignatignoma isame, dékdi gholoma idéni gholole, gnodiou <hesitation> noguema koma mo kotou nirone nogue makoma dane ifénan, iléni ka tignétima an baghma. Bon ni souna mo férine an baghma nogue makoma fé régui gnodiou an baghma, na same tignétima na boughoune soune nan souna a yongou fo doguema lé mo kotini afé régui, afé régui foni akama nigui diké ha. Nan dokou gnaghiné a yongoumini fé régui baté gougati tignatima same nini an baghma parce que fou wigne koura kanéne a yongou fo boura déme sounou soune fo horéma a roumtini a rétanfo nankama ni boughoune a yiki adéme ti- adéme ti- adéme ti fou sila fo ki, adéme ti- adéme ti fo banan a loume roumtoughi sila asou fite fiténi kotéké, na fite fiténi asou di doron ki, asou fite fiténi kotéke asou do kotéké asou thighatini kotéké, asou thighatini kotéke na déme ti- adéme ti- adéme ti- adéme ti- adéme ti fo asou loume ka badati roume tou asou fite fité ni kotéké bé souma dé bé souma dé béla kognati nogue makoma foni horé minan a kognini, fo horé minan nogue makoma kognini a kougati ado hanni mine fé régui yé dokane mine fé régui boughoune mo yike a déti. Bari ni thiougouma lého ni foune ni foune no a baghma mo férine, nimo férine thiougouma a baghma nogue makoma same tignétima thiouguma dolé ni moka rome, ni moka déye, mine mo talane bouma ghounné bigué souna founé chig, chig-ré fontou thiougouma, souna founé fé sigane pourou ka kade ni a baghma bari thiougouma foune nimo kade ni a baghma foune thiaganimo katama di moufinésema, thiougouma foune fiyé séne, souna founé chig-ré.